He limahana wale nō ʻo Cinderella akā hoʻokahi pō ua makemake ʻo ia e hele i ka ʻaha hulahula a ua loaʻa nō kēlā ʻiʻini iā ia. Akā no naʻe ʻo kekahi mea ua pono ʻo ia e hoʻi i ka hale ma mua o ke kani ʻana o ka hola ʻumikūmālua o ke aumoe. Ua haʻalele ʻo ia ʻaʻole hiki ke loaʻa ʻo ia.